Ateptop walet ap itundap emeti komii petut nepa asista mii petut nepo ropta, mii petut nepo maoneti, mii petut nepo kiausek. Chepkousei usee nekikuree kipchurchuriti neipe koriki, koyakimaen kapisaa, ko petut notok nepo maonet kapisa kopetun nemii kipchurchurit mii petut nepo ropta, yakikolsei koyaropani kabsa ropta neoo nelae piik ropta nepa mokocheki ko petuut ap ropta natok.